Payshanbani xaftaning yakuniga yaqinlashish bilan bog'layman ishlarni tugatish va juma juniga o'tish <hesitation> vaqti bilan bog'layman payshanba kuni asosan <hesitation> kechqurun ertaroq dam olishga yotaman. <noise>